Emeso ne wawagbonikheso noroyaria meh ni noh <noise> nor funomudu rokhi irogbaneke ukhada wi irobagbaneke uwere orazeyere ukhada rati robogbani eke amuwere nor razeyere <noise> okhada kira we keruwere ami ukhada rati robogbani eke amemu aminuma tiyere ukhada rati wena abarobo gba neke orareme bu na wagbor oregbepunu mena oregbebigbona egbe funue wera goya asokowa <noise> ukheremi oya oruemoh nor tuegbe na bura zematiroro ukhada matigiebie meh wara umoiegbete aso kue ufione mo yeke umoionemo onoya okherenu onemoh sta nurazeyonu mionoy aeuno uyori eye ikerenasoki menasonoya na urogbo gbane ke ura moinoyawo oni oya okha khacharare ne uraruneme uraruori ha wemi minionor yana o onemoh okho romero khari wonoyawo i ramie but igisi ya due to oyakha robogban eke nor oya ste nor ona arare ono rareh who or wramati ru ro igerokp igereda igere era selfu ono oyaorazobo debo nogba ra onoyi nimoru ore oniemona orami <noise> obome. Omoi emoyomeh eme khaze nokipra meme ikreme rone olona onoya orachi egberi oraokirianoso nurese negbie emuri rigbo emuri urogbo wanudu nu ugiheroya oge umerugieme evonu ugebenu rogbe emuwiuna then ukhegemioya efekepo onoya okhavare okeru ror orei onoya oke nirororei ukhamowiemuriato ono yaokharare rere ureonenu nayoto uya runiemina ukhakhe runiemina uruori charare onoya okhakeje vare ha oniemoh nuruna or oraso urareu uyo robogbanekhe onoya okhakhemie orugie emina khe urugie ona khi orugie ma kia ukie murio orazeobo onoya okharere so urorovare onoya okhe vare oya ha aguome ule mornina ukpeme itioke uruona ugunoya irataro rogbogbanefe okhakhege kira ofu rokpafu onoya bade ora onoyana abiru roro kerore oraora ruroro whamio oreyomio onemona eh irachi ore unodio nemor onoya okhakheyori ha ayome ayokute mionina abukhinuregh ariye me nina. Nor onoya okhekeruroro ria okere abi ro ra rigie roro we wokhegonoya ira taro okhakira ukhitaro oniemo oto egbe eubogbanieke khami ofu uyi onoyaro erakhi emona buru nokira oya okhague robogbaneke ono oya ofayor onoya egbebiemoro gu we ukhanuori onoya orekhia wegbe ufomie emonoyo oguwe uro gbakania oneofokirigbebe rona nuru no khira since nuruonemeh egbe funue uragioyaro araso kowa onaya ofomie udonie emo nonoya gue noryori runa uronie moh onie emofo kire gbegenoria ofo regbe funor onemokiremeso na nugewa wugiro nokira ogene gefunomena mesefu who ragori onoyana oniemona niro geome miregbakanya osome soso ogbeo who keruro ami who rawa onoya ha hakhawagbeo oniemomeruya abuwere meh otirue ruososo since nugue oniemora mie mie ogbe.